Siculeer saan imimé may babé noli sanja jiloob mé gulobub oli kankaan siculeer saméŋé ma fariir: éjugeek, énugéét, éhina, ékugay tout.